Cu lu virdi pensu a l’àrvuli e a li foresti. Pensu a li granni distisi d’erva ca haju taliatu in tanti paisi unni li timpiraturi sunnu chiù clementi e l’erva arresta virdi puru nni la stati. 'N Sicilia, l’erva cancia spissu culuri e sicca sulu nni la stati. Duranti l'autunnu e lu nvernu nun si vidi granni differenza picchì li pianti arrèstanu virdi. Sti dui staciuni, pi nuàutri, nun sunnu assai rìgidi, dunca li pianti vìvinu tranquilli puru na... <hesitation> nni li misi friddi.